अ, बिल्कुल। ईरानऊ इतौर इद दिलचुस्प तथ्य ह्यू निज। ईरानऊ इतिहास लगभग चार हजार वर्ष पुराना दू, ऐ जवा कई प्राचीन सभ्यताओंऊ विकास हाचिद। ईरानऊ सबसे पुरानी ज्ञात सभ्यता एलामाइट सभ्यता दो, जू लगभग बतीस ईसा पुर्व से पांच सौ उनतालीस ईसा पूर्व तक अस्तित्वऊ निज । हजू बादो, ईरान रंग फारसी साम्राज्यऊ उदय हाचिग।